حاليا، ماكو مشروع، لكن بفكر في إنه أنا أبدأ شيء بأونلاين. ما <hesitation> ماكو مشاريع الحين في بالي أو في دماغي. ماكو حماس، وماكو رأس مال.